انت ممكن مثلا <hesitation> تبتدي ان انت تتكلم <hesitation> كلمات قليلة يعني جمل قليلة متبقاش تفتح مواضيع متعرفش انت رايح فين زي ماحنا بنعمل كدا تفتح موضوع متعرفش انت رايح فين تلاقي نفسك وقفت فدا اللي يحرجك ويخليك مش عايز تكمل تاني انما انت لازم تبدأ تدريجي تبتدي بجمل صغيرة وبعدين تبتدي تطور بقا